Hay vece yä'ki ijtyaju muchas ijtyaj sonanhpänta'mpä janu'syak no'tyajpa, este kyojtyajpa droga, kyojtyajpaa de diferentes droga y jete ta'p hay veces duro est estee topyati'ntä ja'kutyä wä'aju, nta'ntä wä'ajpa lijeru, pero solamente nyä'ijtupä este salvacion ja'kutyä pujtu droga'ojmä, ja'kutyä pujtu borrachera, solamente buscando palabra de dios, que es el unico cami este tu'nhajku mas wäpä', es el unico salvacion para toda perdicionh.